<hesitation> वायलिन <noise> एक विदेशी वाद्य यंत्र बा, लेकिन ए हमके बहुत पसंद बा। <noise> एकर आवाज बहुत मधुर होले। एखरे काम करे के तरीका ई हवे कि एक लकड़ी के <hesitation> आकार दिहल <hesitation> यंत्र होला जौन देखले में ते गिटार लेखा लागेला। लेकिन ओकर आकार गिटार से छोट होला और ओमें नीचे से लेके ऊपर तक तार लागल रहेला और ओके बजावे के खातिर एक <noise> तार लागल डंडी रहेला जेक ओ यंत्र पे लागल तारन से रगड़ल जाला। रगड़ले से विभिन्न प्रकार के आवाज या धुन निकलेंले जौन बहुत मधुर होले। एह वायलिन के काम कइले के तरीका होला।